käytiin tässä välillä syömässä ja jatketaan taas Karl Perssonin kanssa puheita tässä Sivulan Jaakko kyselisi muutamia omia asioitaan
mitenkäs ne siellä Vermlannissa sanoi elukoista kun esimerkiksi lehmästä kun se oli sonnia vailla härkää vailla
niin ei minä siitä tiedä mitään
no olikos muista eläimistä omia nimityksiään muistatteko kuin hevosesta tai tai siasta kun kun niitä kuljetettiin kun hevostakin orille vietiin
ei hevosesta minä ei tiedä mitään vaan eläimistä niin kun ne - härän luo --- talutti niitä
niin
niin ne ei saanut sitten takaperin juosta liian sievästi kun ne oli käynyt härän luona
ei ollut mitään semmoisia omia nimityksiään siitä kun - oli kiimassa
ei minä siitä tiedä
entäs sika
ei
ei ei sanottu että hyngyllä tai
ei
tai sillä -
sitä minä ei ikään kuullut
no ette muista myöskään niin kuin koirista tai kissoista kun ne kevätaikana kuljeskeli että olisi sanottu mitään erikoista
ei seittyisistä minä ei mitään tiedä
ne eivät ole tavallisia olleet tämmöiset puheet
ei

mitenkäs ne kissat näin keväällä kissat näin keväällä pääsiäisen aikaan
niin kyllä ne juoksi - joka paikassa
olettekos kuullut että olisi
kun se kissankuu tuli niin
jaa mikä tuli
kissan kuu
mikä kuu se kissankuu on
noo maaliskuu
sanoikos ne yleisesti kissankuuksi maaliskuuta sitten
kyllä ne sanoi
olikos se vähän leikillinen sana
niin vissiin
no ei ne ei ne sanoneet että on maurullaan tai sillä tavalla
ei
no mitäs sanottiin kissan äänestä että mitä se kissa ääntelee
kun ne piti nurkissa pahaa meteliä
ei minä siitä tiedä jotta ne siitä sanoi mitään
naukuukos kissa vai miten
niin niin naukuu se
no ei koirista sanottu että olisivat juoksullaan tai
joo joo sen ne sanoi

no mitäs ennen vanhuuteen tehtiin tuohesta
niin tekivät kontteja ja virsuja ja yksi tielä teki saappaita kanssa ja tuohituppe
kuinka se tuohi koivusta otetaan
niin ne leikkaa ympäriinsä koivun ja sitten nylkee irti tuohen ottaa niin leveästi kun se oli kolme sormea leikkaa ympäriinsä vaan sitten kattotuohi niin se tulee muuten leikatuksi
no milloin se tuohi hyvin lähti
niin messumaarin aikaan silloin se juoksee irti parhaiten

no siellä tuohikattoja oli ennen
ennen ennen ne teki tuohesta katon ja se tuli vahvin katto tuohesta minä tiedän se oli yhdessä paikassa vanha savutupa ne repi sen tuvan sitten hajotti sen ja siinä oli korttelia paksu tuohikatto ja se ikään tippunut siellä vaikka ei yksikään niistä vanhimmista muistanut milloin se oli tehty

näittekö kuinka se tehtiin
jaa kyllä minä sen näin
toimittakaapas se
niin ne - niin ne ajoi aloitti yhdestä paikasta ja pani päälle ja päälle tuohet jaa sitten kun se tuli valmiiksi niin ne ne pani halkoja päälle

kuinka ne halot pysyi siellä
kyllä ne pysyi ne ne pani yhden riu'un väliin yltö niiden halkojen jotta niiden pysyä spiikkasi

no kuinkas seittyinen kontti tehtiin
niin ei minä taida tehdä sitä vaan ne pani tuohet ristiin ja aloittivat pohjan kanssa ja ylöspäin kunikka ne sai sen valmiiksi

no tehtiinkö tuohesta astiaa johon marjoja
ee
marjoja
niin niin seittyisiä ne teki seittyisiä koreja

mikäs seittyisen nimi oli
niin nimeä minä ei - tiedä jos niillä oli sen päälle mutta ne sanoi sitä tuohikoriksi ja ne teki isoja kanssa jotta ne pani villoja niihin ja

no vieläkö siellä on lampaita
ei enää ole paljot lampaat jossakin paikassa taitaa olla vaan vaan ne ei tahdo enempi pitää lampaita eikä vuohia kanssa sitten kun Juhoilassa loppui se ne vuohetkin katosi siellä niillä oli aina vuohia
no mittyinen se vuohi on pitää
niin kyllä ne ne käy metsässä jotta kyllä se käy laille niitä pitää vaan ne on ikään pahoja ne tulee sisään ja on joka paikassa jotta ne on pahan tekoja

no mitä niistä vuohista saatiin
niin ne lypsi niitä ja ja teki juustoa vuohenjuustoa se tuli niin hyvää juustoa vuohenmaidosta jotta Juhoilassa ne aina teki vuohenjuustoa
näittekö kuinka se tehtiin
jaa kyllä minä - sen näin ne keitti sitä maitoa ja sitten ne niillä oli seittyinen juustokori johon ne painoi sen jotta se tuli juusto siitä

mittyinen se juustokori oli
niin siinä oli pohja vaan sitten se oli harva kanteissa

se oli harva jotta jotta se juoksi se se märkä pois siitä juustosta
se oli puusta vai
niin se oli puun - pajupuskan juurista ne teki ne sen korin ihan

no mittyisiä ne oli ennen astiat
niin se oli puusta kaikki astiat ennen ne teki kaukaloita ja ja punkkia

ne teki ennen vanhuuteen niin ne niillä oli paksuja penkkejä niin ne teki punkan penkkiin ja siihen panivat maitoa piimää maitoa jaa ja suoloja ja kuminoita niin se tuli penkkivelliä sitten

minäkin olen maistanut sitä penkkivelliä ja se oli hyvää minä tykkäsin putiisia söivät kanssa

no se kaukalo oli yhdestä puusta
niin se oli ne haavasta teki ne

no tehtiinkö astioita niin kuin laudasta laudoista
ei ei se männystähän ne teki ne jaa ja kuusesta kanssa

oliko ne kaikki astiat yhdestä puusta
ei punkat ei ollut mutta ne oli se pohja se oli - yhdestä vaan sitten laidat ne oli - seittyisiä - kapeita kolmen sormen kapeita minä en muista miksi ne sanoi niitä jotka ne pani pohjaan jotta ne seisoi noin ylöspäin ja sitten panivat vanteet ympäriinsä

oliko lypsyastiat seittyisiä kanssa
niin niin niin se oli niin tehty vaikka ne oli korkeaa korkeita ne

jotta siitä tuli pytty näes kun se oli korkea

no onko siellä ennen vanhuuteen itse tehty tervaa
ei minä ikään ole tehnyt tervaa vaan kyllä minä olen nähnyt kun ne on polttanut tervaa ne pani sen tervapuun yhteen ryytään ja pani sen sitten hallan päälle sen ryydän jotta ne käänsi pohjan ylös ja sitten ne - pani ympäriinsä jotta se tuli jotta ei henki päässyt siihen ryytään pani tuota hiekkaa ja jaa minä ei muista mikä se on niin ne ne teki sen jotta ei henki päässyt siihen ryytään ja sitten ne teki niillä oli rautatakka siinä ei ne pani valkean sen ryydän päälle ja polttivat siinä niin kauan jotta se tuli niin vari - ryydässä jotta terva rupesi juoksemaan siitä

no mitä pitkin se terva juoksi mistä se juoksi
niin ne hakkasi siihen hallaan seittyisen skooran --- jotka pitkin se juoksi sitten ja pani sitten astian alla jotta se sai juosta siihen kyllä ne pakassakin poltti tervaa vaan minä ei ikään ole nähnyt sitä kun ne teki seittyisiä tervahautoja
no se ei saanut päästä ilmivalkeaan
ei sitä saanut mutta sen pitää tulla niin varin niille puille jotta se siitä rupesi juoksemaan se terva kun valkea olisi tullut sen luo niin se olisi polttanut ylös kaikki sitten ei olisikaan tullut tervaa

no mitä varten sitä tervaa ennen poltettiin mihin sitä tarvittiin
niin ne voiteli kaikkia lajeja tukkikelkkoja ja ja veneitä ja kenkiä voideltiin kanssa panivat talia siihen sekaan niin se tuli kenkävoidetta siitä se tuli hyvää voidetta tervasta
eikös se ole
se
lääkettä kanssa
miten
voidetta kipeään paikkaan
jaa kyllä ne sitäkin pruukasi kun oli - seittyisiä paikkoja - jota ei joka ei tahtonut tulla parhaaksi vaan sitä ei saanut sanoa tervaa sitten mutta venevoidetta

oliko niitä muita voiteita ennen vanhoilla parannukseen
siihen minä ei tiedä kyllä minä uskon jotta niillä oli vaan ei minä tunne sitä

vaan kyllä niillä oli paljon muita konsteja parantamaan
tiedättekö niitä
niin jotta minä yhden - seittyisen pyönän taidan vain kyllä niillä on se Suomesta ennestään
otetaan vain
niin kun ne hakattiin eli leikattiin niin piti purra terästä ja lukea rauta raukka mitäs teit silloin sinä et ollut korea kun sinua suosta sotkettiin vetelästä vellottiin kalliosta kaivettiin nuorena neitona nisässä makasit maitona ja nyt niin pahoin minulle teit

no mitäs se tarkoitti kun sanottiin että kädessä oli nari eli narri onko tuttu
niin niin ja on veikkonen ja kyllä - minulla on ollut se kanssa kun se ratisee kun liikkuu kättään niin ne hakkasi pois sitä piti olla seittyisen huoneen joka oli muutettu niin ne pani sitten kätensä siihen siihen kynnyksen päälle ja ja sitten hakkasi - molemmissa puolin sitten se jolla kipeä oli pitää kysyä mitä sinä teit minä hakkaan pois narria se vastasi sitten se joka hakkasi
mistä se narri tuli
niin kun rupeaa työtä tekemään eikä ole vaana siihen niinhän se taitaa tulla kun tukkia hakkaakin ja ja kuorii niitä niin niin niin taitaa saada kun ei hyvin oksaa niitä mutta - parkkiraudalla puttaa poikki - oksia niin niin sitä saa sen narrin

niin niillä oli monta monta konstia sen puutaamisen kanssa kun ne sai seittyisen
niin kuinkas seittyinen näppy
niin se
parannettiin
niin sen piti olla jos se oli vanha ihminen niin sen piti olla nuori ihminen joka sylki sen silmään ja käski neurannäpyn näpyn menemään pois ja jos se oli nuori ihminen niin sen piti olla vanha ihminen joka sylki siihen silmään ja sanoi nuorannäppy pois silmästä
jaa mikä sen näpyn nimi on
neurannäppy ne sanoi se taitaa tulla väliin yksi pieni näppy - silmäluomeen

ja kun ne sai seittyisiä inkkoja käden päälle noin yksi tielä taitaa saada niin paljon seittyisiä niin ne kun - aamusella tulee seittyisiä tippuja joka ringin sen piti olla seittyisen ringin - luona - josta ne on ruumiin ajanut lävitse niin aamusella tulee seittyisiä tippuja näes rinkiin niin niiden piti seittyisen tipun panna päälle sen näpyn niin se sitten menisi pois ja ne laski niitä kanssa pois sunnuntaiaamuna piti laskea niitä niin sitten ne katosi

no kuinkas se otettiin jos kärpänen tai semmoinen pikkuinen elävä meni korvaan
niin siitä minä ei tiedä mutta kun ei ne saanut sitä niin niin kyllä se - sai tulla itse pois sieltä

no kuinkas vanhat otti silmästä roskan tai jos jokin muru meni silmään
niin siitä minä ei tiedä miten ne sen otti

kyllä ne niillä oli konsteja siihen kanssa minä tiedän se oli yksi mies joka kävi minun emäni luona sillä oli niin kipeä silmä jo ja vesi juoksi siitä niin se otti vettä ja se luki ja sylki siihen veteen ja ja kaatoi sitten sen silmään siitä vain ja kyllä se paransi vaan mitä se sanoi siihen minä ei tiedä

no mikä se on jota vanhat sanoi nimellä para
hm niin se oli seittyinen joka joka juoksi ja lypsi lehmiä ja kantoi maitoa ne teki sen ne sanoi jotta ne teki sen tikusta ja ja pyöri vaatetta sen ympärille ja sitten ne puhalsi hengen siihen ne sai sen sitten juoksemaan aamuyöllä tupiin ja jotta se siellä lypsi muiden lehmät ja kantoi maitoa mahassaan
no ennen vanhuuteen oli seittyistä taikuutta konsteja
niin niin niin niillä oli kaikenlaista seittyistä ne turmeli pellotkin toisilta jotta ei kasvanut niissä
kuinkas se kävi
niin ei minä tiedä sitä vain vaan kyllä se mahtoi olla vissinä yönä ne kulki ylte niiden peltojen ja - hampaillaan - otti ne ne korret joka rupesi kasvamaan veti ylös ei niiden kaikkia renkää rengännyt ottaa mutta mutta ne otti jonkin ja sitten ne ei saanut pitää vaatteita päällään kun ne seittyistä teki muuta minä ei siitä tiedä vaan ne jotakin seittyisiä konsteja niillä oli
no siinä oli kanssa konsteja kun lehmiä ulos laskettiin keväällä
jaa kyllä minä sen uskon
tiedättekö niistä
ei minä tiedä mitä kyllä niillä oli lukemista minä ymmärrän - kaikesta vaan ei minä tiedä mitä ne sanoi vaan minä minä näin äiti se yhden kerran kun ne päästi lehmät niin se pani körttinsä yhden kiven ympäriinsä ja siitä ympäriinsä se sitten talutti lehmät jotta sen tulla kotiin

kyllä niillä oli paljon konsteja ennen
no mittyinen se oli pääsiäinen ennen
ei muuta mutta niitä trulliakkoja lensi minä kuulin ne sanoi ne meni kirkon kirkon torniinkin väliin ne sanoi ja ja istuivat siellä eikös ne liene huilannut vai mitä ne teki kun ne sinne Plookullaan lensi

mitäs muuta ne teki kuin lensi kävikös ne ihmisten lehmissä
ei sitä minä ei tiedä jos ne teki minä ei muista jotta minä siitä olen kuullut jotta ne lehmiä teki lehmistä teki mitään

eli lampaista
ei

no oliko siellä metsissä ennen seittyisiä miehiä joilla oli voimaa enempi kuin muilla
niin kyllä niillä oli kyllä niitä löytyi ei minä niitä muista vaan olen kuullut sanottavan jotta niitä oli
kuulitteko nimeltä seittyisiä
kyllä se oli Tuuhea-Mikko oli yksi jaa Puron-Juhon Pekka eli Puro-Juho se oli - Puro-Pekka se oli sen poika vain Puro-Juho kyllä se oli niin vahva mies seittyiseen jotta ja pikisuutari ja kyllä ne vähän taisi joka ainoa ennen vanhuuteen
mikäs mies se Puro-Juho oli
niin mitä se teki - sitä minä ei tiedä vaan vaan iso trullikupi se oli ne sanoi jotta se pani ukon lyömään hengeti sen akkansa kanssa löi lämpöisiä ukko ja tuli sisään siellä sen luona ja se ei ollut kotona itse ja löi hengeti akan jotta hiukset istuu pankon nurkassa

ja yhden kerran oli otti valkean jotta oli palo siellä Lonkerossa se on yläpuolella Östmarkin niin ne ne sai sitten - Puro-Juhon sen sinne ja se telläsi seittyisen sateen jotta jotta se sluuttasi palamasta se oli yksi Puralasta ennen joka varasti kirveen siltä ja tuli kotiin ja pisti sen kirveen penkin alle siinä se Puro-Juho sitten haki sitä kirvestä ja kyllä se ymmärsi jotta ne oli varastanut sen jotta se teki jäljestä jotta se tuli niin skarppa sana sinne Puralaan jotta se kirves rupesi hyppäämään siellä penkin alla sen piti heti sillään kantaa takaperin sitten

onko se Puro-Juho jo kauan ollut kuollut
on se on se on -- se kuoli - ennen minun aikaani jotta minä ajattelen se on niin jotta kun se on ylte yhdeksän aastaikaa sitten minä uskon

kai niitä muitakin oli seittyisiä miehiä
kyllä niitä oli Lepponen oli yksi ja Mustamäen Antti ja
mitäs se Lepponen teki
niin tokko se niin paljon lienee tehnyt vai vaan kyllä se vähän taisi sekin vaan se varasti aina se se Lepponen se oli yhden yhden kerran ja varasti kirkossa kanssa vaan minä ei minä ei tiedä mikä sillä oli kanssaan silloin vaan ne nosti ruumiin kirstun seinää vasten jotta ne ylettyy tuohon ikkunaan ja siitä ne menivät sisään ja kirkkoon ja varasti siellä

mikä kirkko se oli
minä ei tiedä missä se kirkko oli kyllä emä sen tiesi missä se oli vaan - ei minä tiedä mikä kirkko se oli vaan unkka minä kuulin se toimitti sen ja se oli ruumis kirstussa kanssa se oli Lepponen itse joka oli toimittanut sen jotta ne otti kirstun vaan se sanoi vielä jotta kirstussa nauroi niin Lepponen se kysyi mitä sinä naurat taidankos mutta nauraa kun kuolleet jelppaa eläväistä

no se taisi sadetta tehdä se Lepponen osasi sadetta tehdä
jaa kyllä se taisi se kynti purossa

sillä oli miten se oli minä ei muista enää sen kyntämisen miten se oli

vaan minä uskon jotta sillä oli kukko edessä kun se kynti joka veti sitä aatraa muista tuota miten vaan nukka se sai irti sateen siitä jotta tuli liian paljonkin sitten sanoi jotta minä mahdoin ottaa liian hartaasti

no jos oli kehno heinäsää ne taisi pilvet hajottaa
joo kyllä ne taisi
miten se kävi
niin ne puukoilla hajotti ne veti puukoilla säähän ja telläsi ne molemmissa hollia kulkemaan jotta ei ne siitä ylttö tullut jossa niillä oli heiniä

taisiko ennen vanhuuteen jokainen hajottaa pilvet
ei minä sitä usko

no puhuttiinko ennen seittyistä että olisi joku kuollut liikkunut kuoleman jälkeen
jaa kyllä ne siitä puhui jotta ne tuli jälleen ne ei saanut rauhaa haudassa

kuulitteko jonkun seittyisen tapauksen että olisi joku joku nähty liikkeellä

jaa kyllä minä sen kuulin se oli yksi jota ne sanoi Rämmälin - Pekka ja sen rouva kun se kuoli niin se tuli jälleen tuli ookaten hevosella kanssa ja sinne kotiinsa vaan se katosi sitten jotta ei ne tiennyt minne se joutui vaan vaan ne näki sen kun se tuli ookaten
no mitä ennen ensimmäiseksi tehtiin kun joku kuoli talossa paikassa
niin ei minä tiedä mitä ne teki mutta ne se ensimmäinen minä uskon ne avasi lakeisen kun ne oli kuollut kyllä ne sitten otti ja pesi niitä ja ja kantoivat pihalle ne ja kunikka ne sai kirstun jaa yksi tielä ei ei tahtonut kuolla mutta ne väliin ne kuoli ja sitten henki tuli jälleen niin jos ne oli tehnyt sunnuntaina jotakin niin niin taisi tulla seittyiset seittyinen jotta ei ne saanut kuollut herättää mutta henki tuli jälleen jos ne oli neulonut sunnuntaina niin piti katkaista neulan ylte niiden rinnan ja jos ne oli hakannut niin piti viskata kirveen ylttö katon

no miksi miksi se lakeinen aukaistiin
kyllä se oli minä ymmärrän jotta niiden niiden sielu sai mennä pihalle

no kuka sen kirstun teki tehtiinkö se itse
ei kyllä se niin kun ne oli nikkareita jotta ne taisi - tehdä niin kyllä ne teki vaan ei ne minun aikaani ole tehnyt kirstuja mutta niitä on ollut ostaa

no sitten vietiin ruumis kirkolle
niin ne teki
no puhuiko vanhat seittyistä että ruumis olisi erityisesti painanut
jaa sen minä olen kuullut se oli tuolla Östmarkissa se oli yksi kupi joka oli niin raskas jotta ne ei meinannut saada sitä kirkon pakalle oli monta miestä niihin se on minä ei tiedä vaan kyllä sitä on puoli puoli kilometriä sen luota ja kirkolle